Ave, pos un detetol de humu es un aparatu mu aparenti pa, casu de lumbri, poel ahuyil. Hunciona por mé dun sensol que sienti las farrugas de humu nel airi. Quandu'l sensol sienti'l humu, pos d'avisu palas pressonas del peligru alertal. Pahi una tontuna peru cudiau que mueri genti a ca añu en Estremaúra namás que porque se les prendi qualisquiá cosa mentris que duermin. Amus, que no sé cómu es que no tengu unu!